जनावरले पन मान्छेका जस्साई भावना चाहि महशुस चाहि गर्न सक्त्ता छन् । मुईलेपन धेक्याकी छु झिक्कै जनावरहरुलाई जसै हाम्रा घर पाल्याका कुकुर बिराला हुदा छन् तिनुले पन आफ्ना दुख सुख आफ्नो डर आफ्ना सबै कुणाहरु देखाई राख्याका हुदा छन् । आफ्ना जनावरलाई चाहि माया गर्याको त्यसैगरी उनलाई दुख प्रदा हामि मालिकलाई दुख प्रदा उनुले पन चिन्ता देखायाजसो ,उनलाई पन तनाव भया जसो उनुले गरीराख्याका हुदा छन् । जसै आफ्नो मालीक रुईरा छ दुखमा छ भन्यापछि त्यो कुकुरले पन आफ्नो दुख त्याथी देखायाको हुदो छ । काई कुकुरले पन आफ्ना मालिकलाई नाप सान्तुना दियाजसो चाहि त्या गर्याको हुदो छ । उईको भाषा नबुज्यला उइका कुणाकानी हामि नबुजुली तर ति कुकुर बिराला लगायत अरु जनावर हुदाछन् सब्बै जनावरले चाहि भावना महसुस गद्दा छन जसो मुलाई लाग्दो छ । जसै कुकुरले आफ्ना बच्चाहरुलाई कन्ल्यै हान्न लाग्यो भन्यापछि त्हा छोप्तो छ लुकाउन खोद्दो छ । त्यसैगरी झीक्कै कुणाहरु हुदाछन उनुले पन हाम्रा जस्साई भावना बोलीखेर व्यक्त्त गर्न नसक्यापन उनुले आफ्ना भावनालाई चाहि महशुस गरीखेर त्यो गरीखेर देखायाको चाहि मैले देख्याकी छु ।